Si si pueta e l'arma t'abbasta m'hai a diri cu' è chi camina pi la testa. Sta nnuvinagghia mi la dicia sempri me patri e la risposta è propriu lu chiovu. Lu chiovu havi na testa e un corpu cu la punta. Si pigghiu lu marteddu e martiddiu la testa, lu corpu cu la punta trasi a picca a picca ddà dunni nuatri vulemu chi trasi. E' na liggi fisica a la fini di tutti li cunta.